देखो सा हुकूम एक पाइप हुया कराय जेको पाणी ना एक जगा उ दुसरी जगा माथा पछा कराय ह और मोटर रा मादे उ पाणी आग जाया कराय हा। आना आपा मदर चालू कर जब पाणी आग जाई हा। मानक आना उपयोग करक पौधा ना पाणि पाव ना वास्ता और पाणी बरना वास्ता कराय हा।